الخطوات اللي أمشيها يوميا لاحظت إني تجريبا في الشغل، الذهاب والإياب، يعني تقريبا أخذ ال سبعة آلاف خطوة، ف سبعة آلاف خطوة، فتجريبا في الأسبوع أمشي. تقريبا يعني خمسين ألف خطوة، أحيانا يكون أكثر، أحيانا يكون أقل ما في مستوى محدد، يعني على حسب الشغل.